Mua ngë më përqen ndutu la ginnastica, kur ë çë e bunj e bunj vetëm brënda, përçë sti contesti e sti ambienti ngë më përqejën ata vende te ku ven e fularen gjithë të shterët, më duket un ambienti tossicu, inveci brënda makari bunj qualche eserciziettu, ndo shurbes e vogël e jam belu tranquillu, mënd bunj sa dua e ngë kam sy ngrah e jam bellu tranquillu.